Ah raha nahazo loteria zah na loka zay hazoko amin'ny fanomezana asa ohatra hoe vôla izy na izy kajiko na agnanaovako raha na izy koa fitavana izy mety ande hagnanaovako fiaignana andavanandro.